E ben, pe portâ unna bicicletta beseugna mette i pê in scî pedali, beseugna sciacciâ co-i pê in scî pedali e a bicicletta a comensa à anâ. Dapeu beseugna imprende à arrestâ in equilibrio, e de no cazze quande se va. E dapeu no gh'é nint'atro. Ghe saiæ magara da imprende à deuviâ e marce e i fren, ma no ghe veu guæi.